ଲଂଡ୍ରୀ କୀ ପରୀ ହାତରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପାନୀ ଓ ଦିଟର୍ଚେନ ଦ୍ଵାରା ପୋଶାକୋ କୂ ବିଜାନତୂ। ପୋଶାକୋ କୂ ନରମା ଭାଵରେ ମିଲାଈବେ ଓ ମାଈସବେ। ପରେ ସଫା ପାନୀ ରେ ଦେଂକୀ ପକାଈ ଭୁଲା ଭାଵରେ ଧୋଈ ଦେବେ। ସେସରେ ପୋଶାକୋ କୂ ପ୍ରସୀଦ କୂ ବା ସୁର୍ଶନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଖାଈ ଦେବେ।